Ya jadi <hesitation> iyya narekko wenniwi matinro kaq <hesitation> maderri tetteq <hesitation> sep- seppulo, <hesitation> tetteq-tetteq seppulo atau tetteq aruwa. Na narekko makkutanakiq <hesitation> tetteq siaga magello kiq matinro sibawa maraga wettunna gellona- gellonakiq matinro biasanna aruwa jang atau ennejjang. Jadi yya matinro kaq maderi ennejjang atau aruwa jang lalengnge siessode. Jadi narekko lokiq sehaq lokiq magello tinro taq matinro kiq <hesitation> aruwa atau ennejje- jang lalenna siwennide. Jadi makkunirodo onnaq wettu wettude <hesitation> matinro kaq essosso atau wenni-wenni.